கரடிகள் வெளவால்கள் நத்தைகள் மற்றும். கொறித்துண்ணிகள் உட்பட பல விலங்குகள். குளிர்காலத்தில் உறங்கும் உறக்கநிலை விலங்குகள். அவற்றின் வளர்சிதை மாற்ற செயல்பாடுகளைக். குறைப்பதன் மூலம் கடுமையான நிலைமைகள். மற்றும் உணவுப் பற்றாக்குறையைத் தக்கவைக்க அனுமதிக்கிறது.